Raha ho avy hamangy ahy aty an ilay namako vahiny amin'ny herinandro, dia ilazàko izy mba ho jogging ambony ambany iny no anaovany. Ny antony an dia ilay toetr'andro manko aty izao sady tsy mafana no tsy mangatsiaka. Amin'izay izy izany mba vonona kokoa hitsena an'ilay toetr'andro.